يوم فتح الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة المكرمة, لأن هذا شي يعني, عظيم ومشرف للإسلام كله, أو يوم فتح عمر بن الخطاب للمسج- لفلسطين, ودخوله المسجد الأقصى يعني, هذا شي يعزك أنت كمسلم, و <hesitation> يرفع راسك يوم تشوف جوة دينك يعني في كل مكان.